Oq rang haqida o'ylaganimda, uni poklik, tinchlik va yangi boshlanishlar bilan bog'layman. Bu rang oddiylik va sof hislarni ifodalaydi, shuning uchun ko'plab madaniy urf-odatlarda alohida ahamiyatga ega.